اكبر مشكلة تواجه العالم اليوم اهي الفساد الي ياثر عليهم يعني بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية يعني لما يكون المسؤولين <hesitation> يجوفون مصلحتهم فوق مصلحة الشعب الي اهما المفروض مسؤولين عنه